і өзі психолог болғысы келеді
психолог болғанда ыыы кәдімгі жаңағы семинар өткізетін емес жалпы ғылыми түрде психологияны зерттегісі келеді мхм
ы құдай қаласа австрияда вена қаласындағы бір ыыы университеттің психология факультетіне түсеміз деп дайындалып жатыр
алла берген үш қызыңыз бір немереңіз бар екен
бір немерем бар иә шүкір құдай көп көрмесін көбейе беріңіздер аумин аумин
гүлнұр мамасарипова таңғы шоуда
қазір ән тыңдаймыз содан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз кетпеңіздер
таңғы шоу
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
берер ау деп маған жанның керегін
мен өзіңе жақын болсам деп едім
қатпас басым кім не десе о десін
жақпас бірақ маған аға дегенің
берер ау деп маған жанның керегін
мен өзіңе жақын болсам деп едім
қатпас басым кім не десе о десін
жақпас бірақ маған аға дегенің
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қайта қайта аға деген сен едің сен едің
мен не дедім білмедім сен не дедің не дедің
мейлі жаным маған аға десең де
нысанасы бағытталған жебенің
қайта қайта аға деген сен едің
мен не дедім білмедім сен не дедің
мейлі жаным маған аға десең де
нысанасы бағытталған жебенің
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қалай
қарындас қалай қалай қалай
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
қарындас қалай қалай қалай
қойсаңшы күнім ағайламай
ағаң болып жүріп сүйіп қалдым мен абайламай
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
таңғы шоу
сонымен достар сағат он деп жаңа әрістесіміздің әдемі дауысын естідіңіздер енді гүлнұр мамасарипова ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіт мен жасұлан қали
баршамыз бір отбасының балаларына ұқсап тып тыныш отырып қазір жағымды дауыста жаналықтар тыңдаймыз ал кеттік
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
арыста детонация немесе жарылыс болуы мүмкін
қорғаныс министрі нұрлан ермекбаев әскери бөлім мен қоймалар ішінде негізгі жұмыстар басталғанын хабарлады
айтуынша бұл жерлерде фрагменттер оқ дәрі сынықтарымен өзге де жарылмаған заттар шоғырланған деп хабарлайды информбюро
осы ретте нұрлан ермекбаев қыркүйектің жиырма бірі күні зардап шеккен әскерилердің шұғыл түрде госпитальға жеткізіліп оларға тиісті медициналық көмек көрсетілгенін де мәлімдеді
оның айтуынша үшеуінің жағдайы ауыр деп бағаланып отыр біреуінің алған жарақатына қарай жағдайы орташа деңгейде
және алтауының жағдайы қанағаттанарлық жақын арада жазылып кетеді деп үміттенеміз деді ол
қазақстандағы шет елдік көліктер қашан тіркеледі
ресей армения қырғызстанның нөмірін таққан жүргізушілер жиі тәртіп бұзып айыппұлдан жалтарып жүр
жаман айтпай жақсы жоқ біреуді қағып қашып кетсе табылуы екі талай
өйткені тіркелмеген кімнің көлігі екені белгісіз
тәртіп сақшылардың да айтуынша ереже бұзған шет елдік көліктерді іздеу қиынның қиыны көрінеді
олар камераға түсіп қалса да таба алмайсың айыппұл сала алмайсың өйткені ортақ база жоқ деп хабарлайды жиырма төрт кейзет
сол үшін осыған дейін ішкі істер министрі ерлан тұрғымбаев еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің көлігін уақытша тіркеуге қоюды ұсынған болатын
бірақ оның қашан жүзеге асатыны әзірге белгісіз
бірқатар өңірлер жылу маусымына әлі дайын емес
индустрия және инфроқұрылымдық даму министрі бейбіт атамқұловтың айтуынша елімізде мазут пен көмір тапшы
ал республикалық маңызы бар ірі қалаларда жұрттың коммуналдық қызметке берешегі артып кеткен деп хабарлады ктк телеарнасы
алдағы жылу маусымына дайындық кезеңде бірқатар өңірлерде мазут дайын емес
мысалы ақтөбе облысында небәрі он алты жарым пайызға ғана дайын
елордада жиырма төрт алматыда отыз төрт пайызды құрайды
еліміздің бірқатар аймақтарында көмір де тапшы
коммуналдық тұрмыстық кажеттіліктерге он миллион тоннадан астам көмір керек
қырқүйектің соңына тақаса да қазір соның тек алты миллион тоннасы дайын
яғни алпыс пайызға да жетпейді
ал ірі қалалар мен кей өңірлердің коммуналдық қызметтерге миллиардтаған берешегі сол күйі өндірілмеген
мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушылардың саны елу есеге азаяды
қаржы министрі алихан смаилов осылай деп мәлімдеді
айтуынша министрлік екі мың жиырмасыншы жылы сату алуларды орталықтандыру бойынша пилоттық жобаны іске қосады
барлық сатып алулар бірыңғай ұйымдастырушыларға тапсырылады
яғни ол сатып алуларды басқаруды жеңілдетіп сатып алынатын тауарлар мен кызметтерде қазақстандық мазмұнды реттеу тиімділігін арттырады дейді министр
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз эф эм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн бұлтты жиырма бес градус жылы елордада жаңбыр жауады ауа температурасы он үш градус нөлден жоғары
жұлдыз эф эм ән көңілдің ажары
сезімге жүрмін бағынып
қалдым қамығып сені сағынып
іздедім сені күн апта
жоқсың бірақ та мейлі жұбатпа ммм
барыңның білші қадірін
күттім жарығым бітті сабырым
сен жоқсың іздеп келіп едім
сүйем сені мен қалшы менімен
қателестім мен де бір
тағдырдың тең жолы
қателестің сен де бір
кешірдім мен де оны
қателестім мен де бір
тағдырдың тең жолы
қателестің сен де бір
кешірдім мен де оны
өкінтіп жанды өртеме
кеште ертеде ерке еркеле
бақытым барда аңсаған
сені қарсы алам сен деп ән салам
бағалай білші өзіңде
бірге кезіңде от бар көзіңде
бақытты болсақ соңында
өмір жолында бәрі қолыңда
қателестім мен де бір
тағдырдың тең жолы
қателестің сен де бір
кешірдім мен де оны
қателестім мен де бір
тағдырдың тең жолы
қателестің сен де бір
кешірдім мен де оны
қателестім мен де бір
қателестің сен де бір
қателестім мен де бір
тағдырдың тең жолы
қателестің сен де бір
кешірдім мен де оны
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу джи джи синема продюссері сценарист редактор біраз телехикаялар мен бағдарламалардың идея авторы гүлнұр мамасарипова бүгін таңғы шоуда қонақта
бұл қай қыз деген ерлан юшпековтың сұрағына жауап мінекей мхм
ия қыздай болып отырсыз
сонымен ыыы гүлнұр ханым енді ііі телехикаялар кинолар жайында біраз дүние айтуға болады айтылады да алдағы уақытта үлгергенімізше ыыы құдай қаласа
бағдарламаларыңыз жайлы сұрағым келіп отыр мхм
жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз ыыы мені біраз адам біледі жаңағы кешіккендерді қоянның суретін салып кететіндерді мүлдем ұнатпайтынымды деп мхм
ы бағдарлама түсірілу түсіру ііі қандай бағдарламалар түсірдіңіз осы күнге дейін ыыы жалпы жоспарыңыз қандай
ыыы мен негізі көптеген бағдарламалар түсірдім бірақ өзім ыыы өз атымнан өз продакшным болғалы бұл ең ауқымды бағдарлама жұлдызды жекпе жек иә
иә үш маусым түсірдік мхм
ережесіз әңгіме деген бағдарлама түсірдік жаңа жылдық бағдарламалар түсірдік компромат деген бағдарлама болды кезінде мхм
ыыы үлкенді кішілі әйтеуір түсіріліп жатады ғой
ыыы қандай да бір ііі бір реттік там і документальный фильмдер түсірілді мхм
а ең ііі ауқымдысы да ең күрделісі де бұл жұлдызды жекпе жек болды
енді алдағы уақытта оның тағы да келесі маусымы болады ма әлде ыыы келесі маусым туралы әңгіме қозғалып жатыр негізі біз үш маусыммен осы бағдарламаны бітіре қоямыз деп ойлап едік аха
ыыы соңғы уақытта арна ы тарапынан сөз түсті мүмкін ыыы дамытып переформатирование дейді ғой мхм сондай жасап жұлдызды жекпе жекті і келесі жылғы көктемге шығарарсыз деп
ы қазір ойлап жүрмін ыыы ойлап қарасам тетіктерін қарастырсам ы ол бағдарламаның әлі де потенциалы бар сияқты мхм
енді танымал әншілердің барлығын шығарып ыыы бітіп қалдық ау деп ойлаймын енді шықпағандар да бар бірақ осы жолғысында ыыы кішкене басқаша қылып жасағым келеді мхм
мен оны қазір ашып айтпай ақ қояйын
ыыы сол енді машақаты көп бағдарлама
алматы қаласының әкімінің көмекшісі кеңесшісі бола ма ол жерде жаңа маусымда
ааа кеңесшісі болу керек енді ол кісі кеңесші кеңесші болғанмен ыыы не дейді өнерден кетіп жатқан жоқ қой ол
ол кеңесші болғалы ешқандай ы өзгерген жоқ сіздерге айтайын ыыы сол баяғы ы қалай сөйлесіп жүрдік солай сөйлесіп жүрміз
өткенде айтып жатырмын енді қалай сөйлесеміз ыыы модератор мырза сізбен деп мхм кетші деватыр ғой барлығы баяғыдай деп
енді мейрамбектің ыыы мейрамбекті осы кезге дейін ыыы жаңағы жұлдыз ауруына шалдықса осы кезге дейін шалдығуы керек еді ғой
оны қандай да бір қоғамдық бұл енді штаттан тыс қой мхм і сондай бір кішкентай бір қызмет оны өзгертіп жібереді деп ойламаймын
өз басым өзімнің досым досымның табиғатын жақсы білемін
жұлдызды жекпе жекте жеңіліп қалып ренжіп біраз қатты сөздер айтып кеткен әншілер болды ма
ия болды мен айтып жатырмын ы жалпы бұл жұлдызды жекпе жекті тіпті америкадағы грэммиден де асып кетті интрига жағынан
сосын бізде ондай ыыы телевизиялық байқаулар ыыы танымал әншілердің ортасында көптен бері болмағандықтан болар
ия әрине жеңілген кімге ұнайды дейсіз жасұлан сізге де ұнамайды маған да ұнамайды
дегенмен шамалы наз айтып ыыы настроениелері түсіп сау бол демей кетіп қалған әншілер болды мхм
кәдімгідей айтып айтып кеткен де әншілер болды
сосын ыыы мен ол жерде не істей аламын мен негізі жаңағы осы соңғы үшінші маусым өте тартысты болды әлеуметтік желіде
мысалы ерденнің жеңіліп қалуы бауыржан ретбаевтың жеңіліп қалуы деген сияқты мәселелерге байланысты ііі енді бүкіл сын маған айтылды
ммм бүкіл ыыы жаңағы неше түрлі жаман нәрселер де айтылды
бірақ ыыы мен ақталғым келмеді мен оның продюссері болғандықтан мен оның бәрін көтеруім керек
ал шынтуайтына келген кезде оның барлығын шешетін қазылар алқасы мхм
мен і сол жерге келген қазылар алқасы ыыы эксперт болып келген жаңағы жанкүйер болып келген мені жалпы осы салада жүргеніме қаншама жыл болды мені танитын кісілердің барлығы біледі мен ешқашан ешкімге барып мынау жеңсін мынау жеңілсін деп айтпаймын
ы және де мен қазылар алқасына толық мүмкіндік еркіндік беремін
мен оларды не үшін шақырып отырмын егер олардың мен егер де мен олардың пікірімен санаспайтын болсам мхм
ы мен өзім де кейде мысалы жанкүйер болып ыыы қазылар алқасымен ұрсысып қырылысып қалған кездерім болды
мысалға шы мхм ы осы жартылай финалда ыыы мен мысалы бауыржан ретбаевтың финалға шыққанын қаладым
және де ыыы мен оны өте жақсы әнші деп есептеймін
ыыы бірақ енді ы ол жерде жаңағы бір нәрсе бар да мен оны бауыржанға да ерденге де өзі ерденге де өздеріне айтып жатырмын
тек қана дауысқа сенуге болмайды ғой ііі кішкене қамшылау болған сияқты сол жолғы сондай шешім шығарғаны
ол байқаудан байқауға қатысып тек қана дауысына сеніп бір нүктеде тұрып ән айту дегеннің өзі шоу жасау керек дейсіз ғой кішкене қимылдау керек кішкене ыыы білмеймін ыыы барлығы жасап жатыр ғой адамның жасағанын адам жасайды ғой
мхм шамалы сол жағына көңіл бөлу керек шығар кішкене еті тірілеу болу керек шығар мхм
сосын ыыы жаңағы гримеркаға келіп барлығымыз жаңағы обсуждение болып жатыр ғой енді бурный деуге болады
сол ы бауыржан да тұр динара да тұр ыыы мақсат та тұр бәрі көзінше тұрған кезде қазылар алқасы бәрі тұрған кезде мен айттым ы мен продюссер ретінде мен музыкант емеспін мен ешкімнің музыкалық кабілетіне баға бере алмаймын
ы бірақ ыыы мен осы бауыржанның ыыы бүгінгі несі ол алдында күшті өнер көрсетіп жүрді де
полуфиналға келген кезде оның өзінде де сондай бір білмеймін перегорела дейді ма орыстарда да мхм сондай бір состояние болды онда мхм
өзін анық жарқыратып көрсете алмай қалды мхм ескі әнін айтты деген сияқты факторлар әсер етіп кетті түсінікті
гүлнұр мамасарипова таңғы шоуда әңгімеміз жалғасады үзілістен кейін
таңғы шоу
әдемі боп кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан
сұлулығын байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
ерініңді қызартып алып
кірпікті ұзартып алып
қалай құбылғансың
қолдан сызып қастарын
қою қара шаштарың
қандай сұлу жансың
таңдандым тосыла
шын көркің осы ма
әдемі болып кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан
сұлулығын байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
мен сені танушы едім
гүл алып барушы едім
түнде талай бұрын
сыры бар көз көргеннің
рас па екен өзгергенің
мүлде қалай бүгін
тым ерке қыз едің
бойыңды түзедің
әдемі болып кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан
сұлулығын байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
әдемі болып кетіпсің е
дегеніңе жетіпсің
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
әдемісің
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу гүлнұр мамасарипова бүгін бізде қонақта
гүл әпшеміз келіпті ғой деп қуанып жатыр енді мына жерде
ыыы ассалаумағалейкум жасұлан мырза иә
не дейді ііі менің ойымша бұл жерде анықтап алатын бір шаруа бар дейді мхм
бұл сайыс нені анықтайды бұл сайыс па әлде ыыы жұлдызды жекпе жекті айтып отыр ғой мхм әлде шоу ма дейді
бұл телевизиялық шоу сайыс формасындағы мхм
ыыы гүлнұр ханым өзіңіздің туған ауылыңыз туралы фильм түсірдіңіз бе дейді
жоқ түсірген жоқпын маған көбінесе айтады сіз неге ыыы ауыл туралы түсіресіз туған ауылыңызға келіп тусірмейсіз деп жатады
ыыы мен өзімнің балалық шағым туған ауылым туралы жалпы өмірде бірнәрсе түсіретінім анық
ы ол болашақтың еншісінде ал жаңағы қызғалдақтар мысалы иә иә
ы ол менің ыыы жалпы мен балаларға арналған фильм түсіргім келеді
менің ойымда жүр
ыыы жалпы бізде ыыы менің атым қожа сияқты иә иә сондай фильмдер соңғы кезде жоқ болып кетті
қазақы кәдімгі ыыы сол ы кез келген бала өзін көре алатын мхм сондай бір атасының баласы деген бе бір фильм түсіргім келеді миымды жүр
ыыы немесе жаңағы әжесінің қызы деген бе мхм
сондай бір жақсы ыыы балалық шаққа атасының баласы деген негізі айтылып жүретін сөз тіркесі ғой иә иә
әжесінің қызы деген қызық болып тұр сол ғой сол бірақ жаңағы главный жер бас кейіпкердің қыз болғанын қалап қоямын да ортасында аха өзімді есестетіп қоямын кішкентай кезімді
бірақ атасының баласы деген ыыы айтылады жақсы да фильмнің атауына
ыыы мүмкін ол бала болатын шығар бала арқылы да көп нәрсені беруге болады мхм
ы сол кезде мен туған ауылыма барамын құдай қаласа мен сол топырақта түсіремін оны
ал қазір мысалы келінжанды неге ауылға келіп түсірмейсіз неге армандастарды ауылға келіп түсірмейсіз деп жатады
ауылға бару оңай емес салқын
ыыы біз алматыда тұрамыз бүкіл сьемочная группа алматыда
оның бәрін шымкентке апарып оқшаулап ы түсіру үшін ыыы көптеген ііі себеп салдар бар оған мүмкіндік мүмкін болмайтын да
ол біріншіден қаражат мәселесі екіншіден жаңағы не дейді логистика мәселесі де
актерларды қаладан тасу ол деген бүкіл техниканы камаз камаз техниканы апару иә техника апару ладно техниканы бір апарып коя саларсың
бірақ енді жаңағы қаладан бір күнге келіп түсіп кететін актерлар болады
күнделікті бес алты актерды алып келіп алып кету керек болады
ол ауылдың тұрғындарын түсірумен шаруа бітпейді ешқашанда мхм
сондай сондай көптеген мәселелер бар
ы сосын бізде уақыт тығыз
ыыы сериал дегеннің оның қаражаты жылдап түсіруге жетпейді мхм
оны қандай да бір ы қысқа мерзімде түсіріп үлгеруің керек
сол жаңағы аяғы жететін жерге түсіруге ыыы тырысамыз
онан кейін мен ойлаймын ы біз тек қана жаңағы туған ауылымызды ғана дәріптеуіміз керек емес
мен мысалға келінжанды бақбақты деген ауылда түсірдік қой өмірде көрмеген ауылым
осылайынан біз локация іздеген кезде алматының төрт тарабына барып ауылдарды қарап шығамыз ғой
ыыы ешкім бір таныс адам тұрмайды мхм сырттан барып көріп осы ауыл деп шештік те барып түсіріп кеттік
ы мысалы жалағаш ы дәл сондай
өте әдемі жер өте әдемі кез келген ракурста кез келген камераны жүз сексен градус үш жүз алпыс градусқа айналдыр барлық жерде өте әдемі көрінеді ііі өте әдемі картинка
атмосферно да кино үшін
сондықтан да мен ол жалағашты таңдадым мысалыға да мхм ы
қазақтың кез келген ауылы ол менің ауылым
ыыы тек қана жаңағы біз өзім ауылымнан шықтым өзімнің ауылымды көрсетейін деген ііі менің ойымша ол қандай да бір эгоистік ііі пікір
мен ауылыма барамын ол үшін ол ауыл менің философияммен астасу керек оның мақсаты болу керек деп ойлаймын мхм
ыыы қыздардан өте көп сұрақ келіп жатыр енді қоймасқа болмай тұр ыыы
өте жас көрінесіз әдемісіз сыры неде қалай күтінесіз деген
ыыы сыры генетикада шығар
менің әжем мысалға ммм ыыы кәдімгі қатты қартайып қайтыс болды деп айтпаймын бірақ ересек болған кезде өте тік жүретін кісі болатын
екі шашы қос бұрымы беліне төгіліп жүретін
сол кісілерден қалған берілген ыыы тек шығар енді деп ойлаймын
сосын ы мен бетімді күнде күнде косметологке барамын маска жасаймын ыыы бетіме сондай бір ыыы өте қымбат тұратын процедуралар жасаймын деп айта алмаймын
мен вообще косметологка бара алмаймын шынын айтқан кезде
мен косметологта жататын екі сағат уақытымды қимаймын
мен тырнағым мен ы жаңағы маникюр мен педикюрға барсам мен сол адамдардың әбден мазасын алып бітемін бол бол бол тез тез уақытым жоқ деп аха
ыыы сондықтан да өзімнің жеке үйдегі і өзімнің жеке күтімім сосын генетика содан кейін ііі ритм шығар өмір сүру салтың
и мен ылғи мен менің бір бақытты тұсым мен ылғи жастармен жұмыс істеймін қашан да
ііі телевидение шоу бизнес і сериал ы кино саласында көбінесе жастар жұмыс істейді иә
і солармен бірге жүремін солардың ы жаңағы күнделікті көңіл күйі сондай қамсыз
сара деген құрбыңыз бар иә сара деген құрбым бар деген сияқты
ыыы айлаға дейін осы мен кейде алба жұлба болып шығып бара жатсам апа тоқта сен неге бүйтіп бара жатырсың жұрттар айланың әжесі деп күледі дұрыстап киініп шық деп ұрсады маған ааа сондай ма
менің ыыы ол әлі кішкентай алтыда ғой жасы мхм маған айтады сен ең қымбат кремдерді бетіңе жағып жүр дейді
ертең мен күйеуге тұр күйеуге шыққан кезде сен кәрі кемпір болып тұрмауың керек дейді
ыыы сондай нәрселер шығар адамды өмірге деген құштарлығын артыратын мхм еліміздегі продюссерлермен қарым қатынасыңыз қандай
ыыы продюссерлермен қарым қатынасым жақсы бірақ енді жабысып дос болып жүреміз деп айта алмаймын
әркімнің өзінің шаруасы бар сіз бізіміз түзу ы тілекші болып отырамыз ыыы бір бірімізге сәттілік тілеп отырамыз бір біріміздің қуанашымызды бөлісуге тырысамыз
ыыы және де мойындайтын жерлерінде мойындаймыз мен өзім мойындаймын мхм ыыы мені мойындай ма мойындамай ма оны білмедім
гүлнұр мамасарипова джи джи джи синема продюссері сценарист редактор бүгін таңғы шоуда қонақта
таңғы шоу
күндерім өтіп барады алысқа
қолыңды бер арайлым қалыспа
жетейік армандарға жалғанда
күні мен түні жиі ауысқан
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю жаным лав ю жаным
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю жаным
ашық есікті қақпашы
жүрек қағысын тыңдашы
барыңды беріп өзіңе керегіңді алшы
көзіңдегі тамшың алдамшы
сезімің рас бірақ
сенің жүрегің менікінен ақ
күн түн демей
уақыт үнемдемей
үнемі үндемей
алыстасың саған қарай жол іздей
миымның дәмінен ауыз ти
қанымды қайнат есікті кілттей
сезім ғой жолдарды да байлаған
сол кезден гүлге толы айналам
айдай аппақ жүзіңе қарасам
әдемі жаздың таңын ойға алам
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ

жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю жаным
алып кетіп барады бізді белгісіз бағытта
ыстық сезім ауада қалықтап
мысалы ой есіктің сыртында қалып қап
бәрін ұмытам қолымнан ұстап құлыптап жап
дәл келді тиші тиші
дәл қазір келіп сүйші сүйші
біразға дайынмын сен үшін сенші
жараңа болайын емші
бөлмеде өте қараңғы өртенші
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю жаным
жүрегім ақ ақ ақ
есігін қақ қақ қақ
кір ішіне жап жап жап лав ю жаным
жүрегім ақ ақ
есігін қақ қақ
кір ішіне жап жап
жарнама
қымбаттым демалысқа тартып кетсек қайтеді
жақсы болар еді бірақ қымбат қой балалардың оқуына пәтерді жөндеуге ақша жинау қажет
сбербанктің депозиттері жеке еселенген сенімділік және жылдық он үш бүтін оннан бес пайызға дейінгі тиімді мөлшерлеме
ақшаңызды сақтаймыз да көбейтеміз де әрі демалысқа да жетеді
сбербанк депозиттері сбербанк нүкте кз
виза урбан көзір сенің қолыңда жай маниден әлдеқайда күшті
бөліп төлеу кезінде пайыздардан құтыл виза урбан
үш ай пайызсыз сатып алынған зат үшін чекті қайтарады виза урбан
оны кез келген дүкенде қабылдайды
сбербанк кейзетке тезірек кір
виза урбанмен сен нөмірі бірінші боласың
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
гүлнұр мамасарипова таңғы шоуда қонақта
гүлнұр ханым сізге сұрақ ау ыыы қай актерға немесе актрисаға қол жеткізігіңіз қол жеткізгіңіз келеді ммм өзіңіздің телехикаяларыңызда фильмдеріңізде
мен негізі қолым жеткім келген актерлардың бәріне қолым жетіп келе жатыр аллаға шүкір
мүмкін ол шет елдің актеры шығар
жоқ шет ел енді америкаға жаққа бармай ақ қояйық оның тілін де білмейміз
жалпы ресейден ы мен мысалы ыыы осыдан біраз жыл бұрын козловскийді қатты киноға түсіргім келетін данила даниланы иә мхм
і біз сондай бір сценарий да болды миымда
ыыы сосын ы машковты түсіргім келеді мысалға
сондай ыыы өзімнің сосын мен дюжевті түсіргім келетін бағзы замандарда қазір де түсіргім келеді
ол бір ыыы ресей киносына табынғандықтан емес
мен неге ол адамдарды түсіргім келеді өйткені ы мысалы козловскидің ы жалпы маған органикасы ұнады
сондай бір ыыы органика деген не түсіндіре кетсеңіз
органика дегеніміз ол мысалы ыыы ойнап жатқанын білмейсің киноға сеніп қаласың соның образына ммм өмірде бар адам сияқты көрініп тұрады
кейбіреулер мысалы образ сомдаватқаны көрініп тұрады да ал козловскида ы сондай бір сол өмір сүріп жүрген сияқты
сондай бір ы әдемі сымбатты ақылды қажырлы сол жаңағы сондай моменттерде соған сеніп қаласың шынымен де мхм ыыы сол сол бір органикасы ұнаған да
мысалы мен дюжевты ыыы бір рет ы оны біз ылғи да жаңағы рэкет болып ойнап жүргенін бұзық бала болып ойнап жүргенін көреміз ғой
бір ретте мен оның ыыы сұхбатын көрдім
сол сұхбатын екі сағаттық сұхбатын культура деген каналда берген кезінде мен оның қаншалықты білімді және терең адам екенін сол кезде көріп
мәә мына бала деген негізі жаңағыдай бандитті сомдау үшін де мынандай интелект керек қой мхм шынында да мысалға
ыыы қандай ы білімді бала қандай өзінің мамандығын сүйетін бала
сосын өмірі трагедияға толы бала оның біреуін білдіртпейді мысалға
сол кезде мен оған ыыы сондай тәнті болғанмын да осы баланы бір қазақы оның түрі де бізге келетін сияқты былайша табиғаты келетін сияқты мхм жалпы
тарса жақсы болар еді ау деп сондай ойларым бар еді мхм
машковка байланысты енді классика енді сөз жоқ
гүлнұр ханым киноларыңыздың бәрі супер бәрін көрдім өнеріңізге талантыңызға ризамын бұдан да үлкен жобаларыңыз туындыларыңыз дүниеге келе берсін дейді рахмет
ыыы келінжан керемет кино көріп таң қалдым шыны керек қазақтың киноларын көрсем ұйқым келіп кететін еді дейді келінжанды таң атқанша ұйқтамай көрдім дейді
жаңа кореядан да жазып жатыр корея да көрді сіздің келінжаныңызды
жалғасы бола ма деген сұрақ болды ғой
ия жалғасы болу негізі келінжанды ы ең қызығы ол ы таза ауылдың оқиғасы ғой мхм
мысалға да қалада кішкене бір бес процент түсірілген шығар
соншалықты таза қазақы тақырыпта түсірілген сериалды мынау асфальтный қазақтардың бәрі көрді мхм
менің өзімнің танитын тіптен қазақылық мұрнына иісі бармайтын кісілерге дейін көріпті
өзіме хабарласып мхм өзім таныстарым уже подсели қашан болады не болады ананың күйеуі келе ме анау не болады айсара вообще бөлек шыға ма деген
сосын мынау түркияның қазақтары американың қазақтары европаның қазақтары барлығы көрді
енді қазір құдайға шүкір дайрект бар ғой ия
мен мысалы анау дайректке келген жақсы бір лебізді скрин жасап ыыы неге қойып жатады ғой сториска мхм сондайдан ұяламын шынымды айтқан кезде ше
ондай қоятын болсам менің ы сторисиме не болатынын білмеймін енді
менде дайректке ы жалпы пікір жазып келіп жатқан пікірлер өте көп те мхм оған семіріп ой мен осы болдым ыыы толдым деп өстіп отыруға болмайды
иә менің өзіме айтып отыр ғой мен өзім оны көрдім қабылдадым
түсірілім барысында қызықты оқиғалардан салып тұрсаңыз иә ыыы өте керемет жарнама да болады
иә түсірім мен негізі өте жақсы пиарщикпін ғой
мен оны ы мақтанбаймын
негізі мен біраз адамның пиар агенті болғамын кезінде аха
негізі мен кез келген ы көп продюссерлер нетіп жатады таң қалып жатады да
осы сіз ыыы бірдеңе жасасаңыз әйтеуір рейтинг беріп жатады халық айтып жатады біз қаншама жаңағы өліп тіріліп түсіреміз дым айтылмайды неге деп
мен айтамын ол ыыы оның ы бір сыры мысалы мен қандай да жоба іргетасы қаланды ма сол күннен бастап мен қақсап мен айта беремін ол туралы
мхм инстаграмм парақшамды сторис түсіремін пост саламын
әр актердің өзінің жеке басына кейіпкерге тоқталамын
солай мысалы менің екі жүз елу мыңға жақындап қалды да қазір мысалы оқырмандарым мхм ешқандай накрученный емес тірі оқырмандар
тегін суши жеп жүрсіз бе
тегін суши маған предлогать етеді мен вообще ондай алған емеспін мхм даже тегін кірпік өсірген емеспін
ол инстаграмды мен мен үшін инстаграмм ы менің шығармашылығыма жасалатын ыыы жаңағы жарнаманың қосымша пиардың құралы ғана мхм
мхм сондықтан сол жарнаманы дұрыс жасап халықтың құлағына құя берсең халық ол ыыы жобаны күтеді шындап келген кезде
ал сен оны томаға тұйық өзіңе өзің қуып қиялдап түсіріп алып сосын эфиден отырып ал көріңдер деген өтпейді қазір мхм
гүлнұр мамасарипова таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу
гүл сыйладым
жыр сыйладым
көрікті күн дидарлым
мен саған
жаным бірақ жауабыма
неліктен мұң сыйладың
сен маған
доғар доғар доғар доғар
жанымды қинауыңды
доғар доғар доғар доғар ей ей
жетер болар жаным енді
жоғалтпа сый мәніңді
жетер болар доғар доғар
мүмкін болса мені кешкін
кетемін деп сенен шештім
мүмкін болса мені кешкін
кінәлі тек мен емеспін
кінәлі тек мен де емеспін
күн сырғыды
жыл жылжыды
өзгерді гүл бұл күні
көп жағдай
ал сен жаным
соның бәрін
әлі же жүргендейсің аңғармай
доғар доғар доғар доғар
жанымды қинауыңды
доғар доғар доғар доғар
жетер болар жаным енді
жоғалтпа сый мәніңді
жетер болар доғар доғар
мүмкін болса мені кешкін
кетемін деп сенен шештім
мүмкін болса мені кешкін
кінәлі тек мен де емеспін
кінәлі тек мен емеспін
доғар доғар доғар доғар доғар доғар доғар доғар
доғар доғар доғар доғар доғар доғар доғар доғар
доғар доғар доғар доғар доғар доғар доғар доғар
доғар доғар доғар доғар
мүмкін болса мені кешкін
кетемін деп сенен шештім
мүмкін болса мені кешкін
кінәлі тек мен емеспін
кінәлі тек мен емеспін
кінәлі тек мен емеспін
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу келінжан дейді рауан қарлығаш ұя салғанда ана жүрегі абайлаңыз сиыр күләш тракторшының махаббаты гүлнұр мамасарипова
осы кинолардың атын естігенде соңғылар енді маған тиесілі емес дегенмен қатысым бар
продюссер күләш тракторшының махаббаты оларда мен атқарушы продюссермын аха
бар ғой енді қатысыңыз болдыңыз ғой иә
гүл әпше бірінші адамды көргенде қалай танисыз дейді неге мән бересіз
қанша уақыт керек сізге жалпы адамды кішкене жақсы біліп тану үшін
білмеймін менде өте қатты интуиция дамыған
мен ііі жалпы өзім түсіндім ііі маған өзін презентовать етудің қажеті жоқ екен
жалпы өзін көрсеткісі келіп ы осы кейде жағымпазданып мен сізді өте жақсы көремін мен сізде жұмыс істесем болды
осы жерде жүрсем болды деп келетін адамдарды ұнатпайды екенмін өзім соңғы кезде соны түсіндім
ыыы мен жалпы профессионализмге қараймын
хороший человек не профессия дейді ғой орыстар
жұмыс барысында мысалға мен өзінің профессионалдық міндеттерін жақсы атқаратын артық сөйлемейтін миды қатырмайтын адамдарды жақсы көремін
жалпы менімен бір жұмыс істеген адам ұзақ жыл менімен жұмыс істейді
бір ыыы екінші жобаға шақырылса мхм демек ол адам үшінші төртінші бесінші алтыншы оныншы жобада да жұмыс істейді
ыыы сол сияқты яғни сіз оның еңбегін бағаладыңыз еңбегін бағалаймын
ыыы жалпы жаңа не дейді ыыы аз сөйлеп а арық сөйлеп семіз шық дейді ғой мен сондайларды жақсы көреді екенмін
көп сөйлеудің негізі жалпы ы өзіңнің кім екеніңді көрсету үшін іспен дәлелдеу керек дейсіз ғой иә көп сөйлеудің дым да қажеті жоқ
бәрібір көрініп тұрады бәрі көрініп тұрады ғой экран экран алдай алмайды ғой мхм
ыыы былай дейді қыздарыңыздың қызығын көріңіздер жолдасың екеуіңіз дейді аумин аумин айтқаныңыз келсін
гүл әпше сондай сұлусыз дейді
соңғы кезде қатты өзгердіңіз дейді рахмет бет әлпетіңізді айтып отырмын дейді
қайырлы күн гүл әпше сізге сәттілік тілеймін ісіңіз алға бас берсін рахмет
осындай көрінбей жүрген талантты адамдарды қонаққа шақырып бізбен таныстырып отқан жәке еу сізге үлкен рахмет
енді біліп жүреміз керемет киноларды шығарып жүрген гүл апше екен гой дейді
гүл әпше көшеде кетіп бара жатқан адамдарды өзіңізге шақырған күндеріңіз болды ма дейді киноға жоқ ондай болған жоқ
ал қазір дейді гүл әпше мен мысалға ыыы келінжанда ы сараның жаңағы күйеуін ойнайтын жігіт бар ғой даулет мхм өсербай
мен мысалы соны кәдімгі кәсіби спортсмен спортшы мхм ы ережесіз жекпе жектен
ыыы тағы бірдеңкелерден әлем чемпионы сондай
мен оны инстаграмнан көргемін
ол ардақ назаровтың жас бір бір і бір деректі фильм түсірілген екен ардақ назаров туралы мхм сонда ардақ назаровтың жас кезін ойнапты
ойнағанда енді деректі фильмде ары жүріп бері жүріп болады ғой енді жаңағы жаттығып деген сияқты
қалай жүреді екен енді
қандай сипатичный бала деп ойлап қалдым
өте телегенично көрінді маған сосын мен қыздарға айттым мына баланы шақырыңдаршы кастингке деп мхм
тем более бізде сценарий бойынша ол спортшы ғой
қыздар шақырды келді сонда именіп тұр ешқандай актерлік қабілет байқалып тұрған жоқ енді бойынан мхм
сосын мен режиссерға айттым осы баланы көрейікші пожалуйста деп бірдеңе шығатын сияқты
тем более оның ол жерде присутствиесі көп емес аха за то ол спортсмен ол көзінде тұр аха
ыыы өжеттік тұр да көзінде сөйтіп ернар айтты енді анау айтқандай актерлік қабілет жоқ бірақ көруге болады деп
солмен сол жерде сондай бабановқа барып алғанбыз сол баланы ммм
қазір биыл мысалға сол дәулет бір жазда бес сериалға түсіпті
оның екеуінде басты кейіпкер екен
актер болып кетіпті ғой иә
мен деген кәдімгідей сол мен все таки менің нем жұмыс істейді интуициям
мен сол баладан бірдеңе шығатынын білгемін негізі
ы өйткені оны камера жақсы көреді
мхм сосын өте жақсы бала табиғатында таза бала
менің бір ііі өзім бүйтіп қарап байқап қандай да бір рискке барғаным сол дәулет шығар
ол дәулет ммм дым қатысы жоқ бала маған қарап тұрған кезде
ыыы сосын мен мысалы рүстем жанамановты ыыы бұрындары кастинг директорлары маған жиі көрсететін
гүлнұр апай қараңызшы мынау өте жақсы актер деп мен бүйтіп қарайтынмын да келсін неге пробаға деп пробалары ұнамайтын маған мхм
білмеймін не үшін екенін
сосын келінжанда ыыы ернар ыыы режиссер
ыыы мысалы дариғаны өзім айттым дариға түседі деп айттым
изначально соған арналып жазылды да мысалға
ы сара түсетін болды оны да хабармен келісімін алып түсетін қылдық
ыыы сонымен жаңағы кім нұргүл мыңғатова түсетін болды
лейла бекназар түсетін болды
назар түсетін болды бүкіл актерлар менің менің ыыы ұсынысыммен қабылданып жатты да сосын ернар айтты мен режиссермын ғой бүкіл өзіңіз утверждать ете бересіз бе даулет утверждать етіліп кетті
мен ы рустем жанамановты түсіремін деді болды это не обсуждается деді аха
сосын мен бүйтіп қалдым қалай болар екен деп сөйтіп едім все это не обсуждается ну енді менде уступкаға баруым керек қой хорошо дедім
мен мысалы сол ы сол кезде өзімнің уступкаға барғаныма әлі күнге дейін қуанамын
мысалы кейбір актерлар ыыы басқа проектілерде ашылмауы мүмкін де мхм мысалы келінжанда мен рүстемнің қаншалықты мықты шебер актер екеніне көзім жетті мхм
гүлнұр мамасарипова таңғы шоуда
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
жетер енді болды демеші
жаныма кел жанды емдеші емдеші
кешірмеймін жаным демеші
сүйе беремін сүйемін деші
сен сүйемін деші айтшы
кетем деген райыңнан қайтшы
жараламай жүректі айтшы
сен айтшы
алыстамай жаныма қайтшы
сағынба оны сағынба
жүрегім тыңдашы бағынба
сүймейміз амалсыз кетерміз тағы да
айналды жүрегім бақытсыздар бағына
айтшы кетем деген райыңнан қайтшы
жараламай жүректі айтшы сен айтшы
алыстамай жаныма қайтшы
сағынба оны сағынба
жүрегім тыңдашы бағынба
сүймейміз амалсыз кетерміз тағы да
сағынба оны сағынба
жүрегім тыңдашы бағынба
сүймейміз амалсыз кетерміз тағы да
айналды жүрегім бақытсыздар бағына
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу гүлнұр мамасарипова бүгін бізде конақта
жарайсыз әр қыз бақытты болуға лайықты дейді гүлнұр ханым болды ғой жәкеңдер барып тұр ғой
барып тұрмыз жакеңдер құдай қаласа жетінші октябрь күні жетінші қазан күні алматыда есентай моллда премьералық показ болады
екеуіңізді шақырамын арнайы рахмет иә рахмет бірінші болып көресіздер алла разы болсын рахмет
уакыт та таяп калды гүльнұр ханым
сізге көп рахмет ауырмаңыз сізден көп дүниелер күтеміз қанатыңыз талмасын жездемізбен бақытты болыңыз рахмет әумин айтқандарыңыз
гүлнұр ханым сізден бір ыыы қоштасатын уақыт келді бір екі мастер класс болса дейді
актриса болу үшін актер болу үшін ыыы не істеуіміз керек
сол сұрақтан мен шынымда айтсам шаршадым жауабын білмеймін мен оның
талантты болу керек шығар
ы талант бар жалпы айтады ғой бір пайыз талант тоқсан тоғыз пайыз еңбек деп
еңбектеніңіздер оқыңыздар
ыыы мысалы көбісі айтады менің актерлік қабілетім бар мені түсіріңіз дейді де
ыыы мен мысалға ондай әңгімелерге сенбеймін
өйткені ы сіздің актерлік талантыңызды сіз емес басқалар мойындау керек мхм
ол үшін сіз оны оқуыңыз керек
сіз оны ы шамалы да болса институтка бармай ақ қойыңыз ең болмағанда актерлік шеберлік курстарына баруыңыз керек
ең болмағанда қоғамдық анандай үйірмелер болады ғой көркемдік үйірмелерде белсенді болуыңыз керек те
ол сіздің өмірдегі образыңыз біреуге күлкілі ия ой сен актрисасың сен әртіссің деп айта береди олар оларға сенбеңіздер
ііі оны ол кәдімгі мамандық ол кәдімгі ғылым мхм түптеп келген кезде онымен айналысу керек мхм
жарайсың гүлнұр ханым қазақ ыыы киноиндустриясына үлесіңізді қосып жүрген нәзік жан екенсіз
әлі талай жаңа фильмдеріңіз бағдарламаларыңыз ы жобаларыңыз көп бола берсін
гүл әпше алла сізге ұл берсін өзіңізге ұқсайтын әумин деп қойыпты әумин әумин әумин
ы бүгін хаттар өте көп келді иә
өте қызықты мына майами демалыс орнына біз төрт билетті бір адамға берсек деп отырмыз мхм
ыыы ержанға берсек
жаңа маған ұнады ыыы үш ағаң болғанша гүл апшедей бір әпкең болса иә иә иә деген аха иә қандай әдемі жазды
ыыы ереке құтты болсын ерекеге төрт билет онда жақсы
тамаша болды деп мен осы жерде тамаша сөз деп отырсам
ал ыыы гүл апше ау қазақ халқына тілегіңіз қоштасайық
ммм барлықтарыңыз бақытты болыңыздар
шаршамаңыздар еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер
армандаңыздар киялдаңыздар
соған жету жолында аянбаңыздар еңбек етіңіздер
күнде күліп тұрып ммм бір күндік істеген шаруаларыңызға көңілдеріңіз толып ұйқтаңыздар
әумин берекелі болыңыздар әумин айтқаныңыз келсін
енді сонымен жаңа біз гүл әпшеге уәде беріп қойдық
иә барамыз
қазақтардың атынан мхм кем дегенде жүз мың адам барамыз деп иә құдай қаласа әумин әумин иә оныншы қазанда басталады екен октябрьде маған сол қатты уайым болды
уайымдамаңыз жаңа сіз қысқаша айтып бердіңіз ғой енді былай былай былай деп
құлақтарыңа алтын сырға
мен ол кино шыққаннан кейін радиостанциялар барлығына беремін деп отырмын
ы бұл фильмнің композиторы мархаба сәби ммм болды ғой ааа иә
шынымен өңкей мықтыларды жина алыпсыз өте тамаша музыка бар
мхм өте стильный музыкалар бар жастар жалпы көрермендер ол музыкаларды іздейді деп ойлаймын
жалпы премьерада барлығы да белгілі болады ғой
алдын ала мақтанғым келмейді бірақ ыыы мен осы фильм үшін ұялмаймын
мхм гүлнұр мамасарипова қандай фильм үшін ұялмайды
я люблю тебя деген фильм ол иә оныншы қазаннан бастап экранға шығады барайық көрейік
уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет осылай әп әдемі болып бақытты болып бізді фильмдеріңізбен жобаларыңызбен қуантып жүре беріңіз
ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали гүлнұр мамасарипова ханым қонақта болды
еліміз аман жұртымыз тыныш болсын
таңғы шоу